जब आमे बोजारै जाओ तो आमुक तुचोड़ोई सोधा पोड़नो गडनो जुचोड़े खिसेंदे पैसे होले। ओर समानो का पर्चा दरकीदी पोढ्धा लेना।